إذا تقدمت أسبوعًا في المستقبل، أول شيء أعمله هو ملاحظة الأحداث والقرارات اللي صارت وكيف أثرت على حياتي وحياة الناس حولي. أستغل هالمعرفة لأرجع لوقتي الحالي وأستعد بشكل أفضل للأحداث القادمة. إذا شفت أي تحديات أو فرص، أكون جاهز لأتعامل معها بطريقة أفضل وأتجنب أي أخطاء محتملة. أسعى أكون أكثر تنظيمًا وأضع خطة محكمة للاستفادة من الفرص وتحقيق النجاح في الأسبوع القادم.